Nioko nguché ke ñaña, ke zorra, hú ke xukuxa'a ihó nió té, <hesitation> dé, de <hesitation> uxé, tión, kolo, yokuxa'a, ká ñaña kuchi kanijo xijó, kuxhi kaxi tionó yá.